Brum, brum enang moogongo koneko moamma gawangko, gawamma teng teie osieka teie brum bangko brumne, pawango aka kuunu sipu tei brumbuwai, teng teie osi tamba mando tawui towai. Teng brum tewa menabas nawa tengo moogo padako mokasi awango o ule moo tee peekauka pangamas kombuienala <hesitation> osiaka teieka moogo nalalai enang nee moammoi bulumbuko teng hauskuk namasi teka teie brum bango, ale alewatono toilet namas asing teka tei brumne brumbamma tamba mandotawabili using bangko. Teng brum tewa, tewa enang bamma enang maliko brumne.